दोन हजार अठरा या वरस माझ्या खातीर वेगळाच असलला। मी तेव्हा दहा वर्षांचा असल्यानी चौथें असलाय तेव्हा चौथें। अस्ताना प्रज्ञाशोध परीक्षा जाय असली आनी आमका ती। परीक्षा दिवपाची असली आनी त्या खातीर आमी खुय तैयारी। केलली आमका क्लासेस डवरी असले आनी तेव्हा सुधा। आमका खूप माज्जा इल्ली आनी या आमका त्या। शाळेंन लास्ट वरस असला म्हानन वैत सुधा दिसा।